Ci ghishiyau sinni ta tsiga di wuya ca yuuwai yan ghahyiyi ghi diva sinni ci ghishiya ta tsiga di wuya ca yuuwai ca ba, wa tsigu di wuya ca yuuwi wu ndaka pa c’mi wi wu ndaka umma wi ta wuyani bu mbanai, wu ndaka kuma gma wuya ca walai wu ndaka naha wuya ca walai, wu ndaka ngula ghi tsaghi sin wa tsiga ghu khin khini wa tsikhiya tu ca tsagai wa pa yani bu wu ndaka umma bu ghishi yak hi wa gwa ghanwi wuyan gwan ya pa c’imi wi hyi ndaka gwa ghansin tighiwi ghan we’e Ghani wag hi tsaga di yuuwi wuti wu ndaka sina. Yan ya umma di wuya ca yuuwa yu, amma wa bu di wuya ca yuuwai, wi niya kwa tawi wu ndaka kuma wi ta wuyana wu ndaka naha wi ta wuyana wu ndaka umma yani bu wu ndaka umma bakwai bandana wu ndaka nah agma yani bu wi kwi sinissi wu ndaka naha wu ndaka pa simakhi khin wi lthin da maisin ma subu wu kwi dawa nahakhi c’isin ghan we’e ci ndaka ga zha wi Ghani wa khin c’anyhin bu mbanai wa dada kumakai Ghani wa khin c’anhyin khimahyina sai wa tsikhiyan wa khiya yani buy a umman ghai we tsaghi kan yauuwi wuti ca vula nifina yuuwi wuti zha sinni ta tsiga ta sina yani kuma khin yani buta umma ah.